الإنتخابات له دور مهم جداً بحيث إنك بتعبر عن صوتك وبتعبر عن إهتماماتك والأشياء اللي انت تبيها تصير من حولك سواء إنتخابات تخص <hesitation> سياسات محددة او انتخابات تخص مؤسسات سواء مؤسسات وظيفية أومؤسسات تعليمية فالأنتخابات لها دور كبير بحيث إنك تعبر عنك أنت كشخص ودورك في المجتمع